Kua ñee duda, ani mbia yoyavi, yande pïayoyavi yave mbaere, jaeko jokua mbaetï ñanoi añetëtëgue mbae ñanekïreï yayapova, yande pïa yoyavi yae jaemako jokope yande pïtu, jare jaemako jokopevi mbae ñanekïreiva ngara ñavaekavi, por que oime yande pïa yoyavi, jaerämo kua karai reta jei mbatïtako duda, oime yave mbae nekïreï reyapo, eyapo jupi rupi, jsre añetete rupi, nde pïa yoyavi yae, ngarai ikavi öe yandeve jei.